Tǝglǝ tan viya tǝgli ɓughi tǝgli makǝni tǝgli mfwari tǝgli nchwufi tǝgli nkwangyi tǝgli mbǝrfǝngyi tǝgli wkli tǝgli wahili tǝgli tsa ha tǝgli ki ha.